komiði sæl og verið velkomin í í þættinum í kvöld fjöllum við um þriðja orkupakkann heyrum af stórum fellibyl á Bahamaeyjum og kynnum okkur

sem hefur fengið nýja eigendur ég heiti Sævar og nú verða sagðar

Alþingi samþykkti þriðja orkupakkann svokallaða sem mikið hefur verið talað um síðustu vikur og mánuði það er búið að tala um orkupakkann á þingi í

meira en hundrað og fimmtíu klukkustundir sem er met því ekkert mál hefur verið rætt jafn lengi niðurstaða atkvæðagreiðslu á þinginu var skýr en fjörutíu og sex þingmenn voru með og þrettán voru á móti fjórir kusu ekki af því þeir voru ekki á staðnum það voru ekki allir sáttir við niðurstöðuna og þeir mótmæltu fyrir utan Alþingi þegar atkvæðagreiðslan fór fram fólkið sem mótmælti sagðist ekki sátt við að það væri verið að samþykkja þriðja orkupakkann þau vildu mörg að almenningur greiddi atkvæði um málið það sem þingmenn samþykktu heitir þingsályktunartillaga það þýðir að orkupakkinn er ekki orðinn að lögum enn þá en að Alþingi vilji gera hann að lögum fellibylurinn

kom á land á Bahamaeyjum á sunnudag hann náði fimmta og efsta stigi fellibylja en nú hefur dregið úr krafti hans áður en skall á landi hafði neyðarástandi verið lýst yfir sums staðar á austurströnd Bandaríkjanna þeim sem eiga heima nálægt ströndinni var sagt að búa sig undir veðrið og koma sér í öruggt skjól olli mikilli eyðileggingu á Bahamaeyjum mörg hús eru skemmd og vatn flæddi um götur nokkrir eru látnir og einhverjir slösuðust í óveðrinu að þetta sé mesta óveður á eyjunum í mörg ár fellibyljir eru algengir í suðurhluta Bandaríkjanna þeir myndast yfir hafi þegar hlýr sjór gufar upp og þéttist í lofti ef hann kemur á land fylgir honum rosalega mikil rigning og sterkur vindur eftir að fellibylurinn gekk á land á Bahamaeyjum nálgaðist hann Flórída skaga í Bandaríkjunum þá dró úr styrknum og hann mældist þriðja stigs fellibylur hann var samt enn þá hættulegur og fólki var sagt að hafa varann á taka nú höndum saman við að koma öllum í öruggt skjól sem fyrst og laga það sem skemmdist köttur í Bandaríkjunum sem hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum aðallega vegna þess að hann vegur þrettán kíló hefur eignast heimili eftir að hafa verið lengi

þessi tveggja ára

og er stundum kallaður herra b hann hefur vakið mikla athygli á netinu og fólk alls staðar í Bandaríkjunum hefur fylgst með honum bjó lengi hjá dýrahjálpinni Morris í Fíladelfíu þar sem hann beið eftir því að verða ættleiddur starfsmenn settu oft myndir og myndböndum af honum á netið sem slógu rækilega í gegn þeir segja að herra b sé reyndar ekkert svo stór heldur bara

síðu nú í sumar komu lítil sæljón í heiminn í dýragarði í Kína þau eru hraust og fjörug og eru orðin synd eftir bara einn og hálfan mánuð þess vegna eru þau dugleg að leika sér við sundlaugina en mamma hefur samt alltaf vökult auga með þeim